Injé umu néjool béloob basilé baan irégmé nicaméné; écééb yara élihu, yo nirégé nicaméné, maarok yo éni usiil yo bala usiil yo bénéén sing nak piyo mara éséséér. Néni ucoho yo nang jaat bala aw bébaañ bésiil yo bénéén bépiyo mara janding may bono aw bébay ékori